Zah zen̈y andeha hivahin̈a herinandro herinandra amin'i <hesitation> Afrika Atsimo any. Raha andesiko vôlalohan̈y bàka, ten̈a ilaiko mitondra karity avô, zah mila <hesitation> raha an̈aty valizy nakà lamba tsara andesiko any. <hesitation> Afrika Atsimo an̈y matetiky mafàna de mila mitondra raha mifaraka amin'in̈y feky zah zen̈y.